Go'o, tati, joyi, dieɗɗi, dienaye, sapo e go'o, sapo e tati, sapoe joyi, sapo e dieɗɗi, sapo e nienaye <hesitation> noogay e go'o, noogay e tati, <hesitation> noogay e joyi, noogay e jeeɗiɗi, cappanɗe tati.